Jo maçet ngë te fotjen se të duan mirë, kam bes se ngë janë si qent, pran sicuramenti ka te kenë një vjersh të të ftojën se të duan mirë, però u ngë e di përç ngë kam i pasur e kur kam i par më duket sempri se janë pë l’affari i tire e ngë i nteressar mosgjë.